Yigua iyu bae sebe guara oipota jei mopeti yerobia jaeramiño bi amo janga ko corepoti re ,oro re esa jukurai yave eh yande yanumaendua bi jeje oime bae ñanoi jaema aja opaete bae ñaneaka wi omboroi yandewi baetibate baere yamo piensa